Jue ëc jedun i'ixpë nëjuëb ne'e yë oy, yëtuk, kë'ix, este mëdë pup unkë, tsam akxë, nëdo'okë chyandë jadunch jedun nuk cham nuk na najuey ko'op kotyë nya met'sëy.